अरे भाई थारो नियोतो मिलो इतरी खुशी हुई गणी खुशी हुई। पर काई करू तुने याद करेओ येज बड़ी वात छे पर थोड़ो काम आये गए इक टाली नहीं सकतो। ताकि हम आउतो थो जरूर पर अब काई करू मजबूरी छे कि हम नहीं आई सकतो पर मन तो इत्रो हुई रोध थारसे मिलना को थार पास आउना को। पर हम नहीं आई सकतो मजबूरी छे अगली बार हम तुक जरूर मिलूंगा तु खूब मज़ो कर जे हपन खूब मिलांगा तब हपन खूब भी मज़ो करांगा। पर बुरो मत मान जे अगली बार हम तुक मिलूंगा भी थारसे वाद भी करूंगा थार पास आउंगा भी थार साथ रहूंगा भी और खूब मज़ो करांगा अपन मिली का।